Mi wawan mi de'itina waɗataa jaɓde toɓɓere fowrude ceɗɗere kala ngal rewɓe ngal. Ko ndee, ngal toɓɓere ngal o waawataa waɗi ngam njiddaade ngal njam ngal yimɓe e waɗude ɓandu-ɓandu ngam waɗude ngal moƴƴaare ngal nguurndam ngal.